Gny asan'ny radara io zany da manara-maso sy mamantatsy ny zavatsy amin'ny alalan'ny fizarana onjampeo. Mandeha amin'ny alalan'ny fiverenan'ny onjampeo i io ary ny rafitra dia mandray sy mamakafaka ny valiny.